Kolontsaina any Etazonia an ohatra hoe ny rap, ny rock ireny izao dia kolontsaina any Etazonia ireny an, amerikana moa izany an dia ohatra hoe ireny resaka baseball ireny an, ny football amerikana izay ry zareo ihany no tena manao an'azy an, tsy mitovy amin'ilay baolina kitra efa mahazatra fa hafa mihintsy an, dia misy ny golf koa izay anisany tena tian'ny amerikana. Ny <hesitation> amerikana koa tia zavatra lehibe izay ny amerikana rehefa manao zavatra.